Mes nakatuun kei, muk yena o mes o rang, ke kato na be na birit mes nin toukato tarih, i nakatuun ke son hamua as guna na, in hamunisin tena e Bily Boro. Tsi henatuut haso yuh ena i birit mes toukato tena nahen napinipo. Hatania mea hituat not puna poat i mei not a ne puna, para nakatuun ri hahaso na kain tooh i ih. Kobe mei nonongon punai run, tanasah na ku kame pan o kain nate eh na hituat ogun. <hesitation> Sabah kato mamu katuun pea tse mu tsunaon ire, mu lapun amanas omu mei tuan kato pumao mes naka. Yo kain totot i kaka mei na eh. <hesitation> Poat ena ku na ne hamanas, poat na ne puna bena na ka hasikut petas ogua tin hamunisin tena ih, be youh hahaso hamanas ne na nitsi tooh ke haso yuh tsalens hamanas yuh na, tsi tooh henatuut haso yuh na. Toukato teyouh poat e youh i haso nasah tena, tse na- na ku mangin nasah ai na ku na sing a teyouh ai youh i haso na. Nikai ih birit mes in toukato tena. Na ku tara hamanas i kato sin pui na, i kato hanon mes ena. Na nao gun numa, youh haso ne na nasah. Eyouh a rang as menai na, "No mangin nin nasah, me rangat." Poat ena ku <hesitation> kato hamanas sin pume ih <hesitation> toukato teyouh, kato yuh tena i panis hamanas i meo totot tarih. Totot tarih panis, toukato as tarih i panis sisin hamanas as meh. Katuun i e, kato hanon mes ne na, toukato teyouh <hesitation> tena e raeh mes on. Mei not a mes an poat a kato haome yuh ena. Poat ena sing gun nasah teyouh, mei a sah mes an poat a haonis yuh na tsia hate yuh na, mei a naka tsio sah. Na rangat ogun, haso oku petas on. <noise> Poat ena mei rangat as puna, na kosos as gun e youh pose as e ngo ne na ai haso ena nasah ke mangin haso nouh ena. Toukato ih kei kato yuh tena i birit hamanas i meo totot tarih. Totot tarih kukui hamanas meh, ka eh kato hanon mes ne na, ka panis as i meh toukato tena. Tanasah eyouh in paat as temen, tin klen temen. Poat eyouh kato sin pu eh, totot i ih ka amanas, mei a sah raeh puh tena a hisai puna poat ena ka hasikut ogua tein kain katuun i ih tanasah eyouh in paat temen. Katuun aobot nahen napinipo e kame dio hatsitsi pea mes teyouh. Mei an raeh punouh son <hesitation> o katuun e hatsitsi die youh be na kuru mun <hesitation> suhin nuh, ne hisai gun na ka hasikut ogua teyouh be na hisai hasoan ogun. <hesitation> Kain totot i boboak amanas meh, tanasah na ku tatara son ena ka hisai as meh, na ka kama pup imeo tooh huh, katuun ra rang be run e hate die, "Ka eh henatuut oku ona <hesitation> temen, ba mun nakatuun totok uh eh? I mei a kure puh mo- mo tooh uh?" Poat eyouh kukui nitsi kai tena, be na panis mes nin toukato tarih. Panis mes yuh, mei a hate puh kasi bi mes i na, boak mes nika, kap, mei. Tsi panis, mesmes tun in pan not <hesitation> mas bi not guna, numbi onot guna. Kobae nakatuun i ih, toukato kukui yuh tena, ye youh haboak mes i meo panis pea to- to toae tena. Tou tapa tena, ye youh i haboak mes imeo panis pea mes, tena hatot. Poat eyouh i kao not as, na rarang para kato yuh- kato yuh poat emen mu gugum pose men tupla. Poat men nenanu gum omen, eyouh e haso na nitsi tooh henatuut tena. Poat eyouh i haso as o tooh henatuut, Tooh henatuut teyouh, poat i kato puyuh tena, tooh henatuut i nameh, ai eksin tun as yuh nasah kei totooh sin yuh. Hare ni kato nitsi ka i hahaso yuh na, poat eyouh tooh henatuut ai haso na naka eh, birbirit panas imiouh ena. Poat eyouh tooh henatuut, haso poit as i nasah ke haso nonuh hare ne hahiring imiouh mo tooh henatuut uh. Tartara amanas ime na be na kame gume kain totot i eh. "E ka ih mangin ne na ka boak sin pu eh. Kobe raeh as on, na ka kure imeh nasah ke- ke- ke rang sin nonuh. Tanasah mei a raeh punouh hisai pugua na, ena boak hare gua in kain pean i eh poat ena ka hasikut ogua teyouh. Tanasah eyouh in kain katuun i eh, in- in paat temen tin klen. Na mas kure gume nasah ke mangin nonuh, papu mangin sin punonuh na mas kure gume youh." Eyouh haboak, papanis pea mes haboak yuh tena. Tooh henatuut teyouh birit mes imeo totot tarih. I pion e ih ne- ne kao gun e ih, noa on eyouh- eyouh mat hakap, Noa on eyouh mat hakap, kobei na ririkol not gun nisah kei tartara not guna. Poat ena rikol gue youh nitsi rarang teyouh, ain toukato teyouh kei kakato yuh tena, poat na rikol gun eyouh, e haboak patu sai as no panis tin tou tapa tena. <hesitation> Ere na haman gui namunitun tena barah orih. Na ku panis i mein toukato tarih. Na mei pui kain pean i ih ke boak hare petas gunai pion. Na kain pean i eh, na ku kure as imeo mangin, kain toukato to hituat ke kato dirun. Kobe poat nakatuun i ih kato sin pu eh tena, yi na birit amanas yuh totot tarih. Namunitun tena ih mas orih. Mes in pan pea ke mas kato nomen, men mas tooh hainpan omen te Sunahan, haso- haso pui na kain barat i ih, Billy Boro. Eyouh oku as i, panis i mein toukato tarih. Hare ne Sunahan yus ime Billy Boro. Billy Boro panis no toukato tena, tou tapa tena, panis amanas a yu eh. Pion ne- ne kao gun ne ka hare gue na mas kure onot panas gun na, nasah ke rarang sin yuh. Tsi eksin kato yuh tena, toukato kato yuh tena, e kao not oria tarih. <hesitation> Noa on eyouh i mat sohis nangen na hakap eh, kobe toukato teyouh, tot not sin guna.